Bueno caney caman samapiens guiñe modo satiuts wosa, wosa jier medir este diez año once año doce año woshigue shel wosh nami shig lo que saa shig sandien satwen sandien satso este beisbol, sandien nam saquiaquier pero shamam ni shateed gum mat shit chic lugar mam satsoo por que guen mi costumbre monteshein primer uman mandiemuu huu mandiemou es más <noise> sa saran persan sandock laguna gniem shi lugar nam este teal campo sat sot saquierquier pero shi saa sa deporte favorito washi mitim shiquet beisbol, beisbol, beisbol laguey aguey más andiem guey esta esta sanbapu sangañey parra cuet costumbre que de lo que sandiem pue por eso shic, por eso shic sajier shacual agu laguna aran atoquei pue shus lugar de que mambu mamsofup macue andiemuu aloquiu <noise> libre niveo ndimuu. Lamijaw juventud ganey puro deporte, <noise> pero osh tiem shikuey kiej guma chijk shik lugar ni juera montey shey pedeque sandies sandies so- sofpelot sandiem beisbol, <noise> sandiem meawan tipo de deporte ajguey wesh <noise> mi tiend shik pues wesh candie mas showalley deporte peru shated shamam gumash chik shik lugar taran na nanna natsoej deporte guiej por eso tokey este alcohol puej.